Kolontsaina any Etazonia, misy kolontsaina maro ao amin'i Etazonia fantatro: kolontsainan'ny rap, hoentina anehoana hevitra any am'fomba fitenenana mba hampitana hafatra na any am'fitondram-panjakana io na any amin'inona. Ary ny kolontsainan'ny mainty zay noentina iadiana amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra, zany hoe maneho ny fitoviana ara-tsaranga, zo.